Tsy voatery sara demôkrasia satria de fitondrana demôkrasia de olona voafidim-bahoaka mitondra de nefany sy voatery andeha hifidy ananjy aby si vahoaka jiaby magneran'ny firenena misy ananjy iny fa misy tsy mifidy de misy mifidy, de le tsy mifidy iny zao magnaratsy de lasa mikorontana firenena de tsy sara demôkrasia.